والله لو انك تقدر ما تنام هادا شي حلو. تخيل لديك الاربعة وعشرين ساعة وقت للعب للانجازات للقراءة للعمل للافراح. بتقدر تتعلم اشياء جديدة وتسوي كل اللي بخاطرك لا الاكل بعد ما هو بس النوم يضيع نص عمر الانسان. في الراحة والنوم بعد اعتقد انه هذا اجمل